<hesitation> Ny fomba ifandraisan'ny alika samy alika aloha mazava ho azy hoe mivovoha. Satria <hesitation> iny moa izany no feo mivoaka amin'azy an, dia amin'iny koa izy mifampiresaka surtout, indrindra indrindra rehefa ilay amin'ny alina iny izany an, ny alika tia m- mifampiresaka dia minaonaona eraky ny tanàna dia amin'izy angamba no tena hoe mifandray.